Iaro boina, iau mainge pina tata ure ra mangamangana kai ra, ina varagop ane ra mangmangana kai ra tarai tago ra e, ma tarai tara e lua. Gori da gire ba mangmangana kai ra tarai i mangana enana mat. Kada mana barbarmana go ra e, i, kadia mangmangana i mangana, pai mangana boina tuna. Kan lua tara mana e lau, pada ga, pa da ga volvolongore go ra mana vinarubu nina i vana rikai tara mana gunagunan, i vanarikai ra mana vinarubu, mana kankan varvargil, a varmumut i vana tara mana barbarmana ma, vakir i mangana boina. Lua tara man e lualua, dari ba, iau na vatangia dari ba tara pakana bung iau ga natna vavina man iau ga la libur maravut ra ura tubugu ma avela libur nanganangai, pave la, ave la libur na free. Taumana pakana bung aveta, kau papa tara kar, aveta mur ra nga, pata mangit na tadap iavet. Dar ba gunan iga buka mara malmal. Tarai diaga buka mara malmal, ma variru iga ngala tara nilaunkai ra tarai. Padia, nam ra papait vakuku, nam ra papait vakuku paiga ngala tara nilaun kai ra tarai. ` Iau nuk paia iau ga bul vavinaik, ma iau gala libur, varurung mara ura tubungu, aura lapun, iau ga nuk pa go ra pakana bung pa avega volvolongore tuna go ba di mut tikana gunan tuna tago ra pakana ba, di, puar rauli ra gunan tuna ba di kutuvue ra kokongi ra gunan tuna mara via. Pata a mut ma mut. Gora e, data gire dari ba, <noise> amana barmana diat dia tavua rikai tago ra e, mana e, a pupukuai i vana rikai. A ngalana pupukuai i vana rikai. Tara mana magit, dari ba lua, pa da ga giregire gora mobile. Taumana magit nina i vana rikai, aumana pupukuai nina i vana rikai tago ra e, i vavuna tar go ra, mangmangana kai ra mana, mangmangana, kaina mangmangana ba mana bik, varekrek na mangmangana kai ra mana tarai tago ra e. Dari lua go ra mana laplapun pa diaga tie vatvatur upi go, padia ga nu, pa da ga nunure go ra mobile. Ma tamana pupukuai nina i vana rikai, tara bar, tara matanitu ma tara balanagunan, tara kini tara balanagunan. Aumana, aumana pupukuai nina i vana rikai tago ra e, mana pupukuai nina i vana rikai tago ra e, i, a pupukuai nina i vana rikai i vavuna tar ra mana mamat. Pupukuai varurung mara mamat bulanga i ngala tuna tara nilaun kaira tara balanagunan, ma tara, nagalana pakana bula, kada kidoloina, gunan Papua New Guinea. Da gire dari ba mangmangana kaira mana gunan tuna i enana mat. I enena mat. Kada mana bul bula da gire tara makilalat, da gire kada pinarua, darika, i papait na dekdek pire dat pi data, data, data, bal, data data balaure ra mangmangana kai go ra barmanaik na di tauva rikai. A barmana i tavua rikai tago ra e, nam i tavua, i tovo ra mana mangmangana dari ra minomo na tava longlong, a vunuvu na vura i ngala mat, vunuvu na burus i ngala mat, vartam tara mana papait na varekrek ati tara balanagunan. Barmana i tavua, i tavua rikai ma na ra mana mangmangana. Una valria pi una pit paia tara mailalat, una tata paia tara mangmangana, pi na la tara variru ma kini vovon tara makilalat, pait tabarikik tara makilalat. Da gire ra mana, a mangmangana, pinarua kaira mana barbarmana tago ra e, dar ba dia mangana melem pi diata, toiau nanganangai mara sipak ma vunuvu na vura. Ma pi na pait tikana, pait tabarikik tara makilalat, a kaina parika. Paitele pina kivovon mana, na, na varvakai tai tamangana papalum tara makilalat. kainaka na, iau la tia gire tago kaugu ura bul. Na pi di ian papa kana, tar vana. Ian papa, itar vana. Go ra mana bul tago ra e, dia la pi diata kiki varurung. Diata kiki varurung papa pi diata pirpir ane ra drug, diata pirpir ane ra drug ba vura da vatangia. <hesitation> Pirpir ane ra minomo na tava longlong, pin, pirpir ane ra tinatak vakvakuku. A mana papait, mangmangana bula dari ra papait vakuku, a rarapak ma nilong tara mana, taraman pal na kunukul, a nilong na mobile i nagala. A nilong abara ra pupui tara mana nian tara uma i ngala mat. Nilong na lama, i ngala. Mana mangmangana ai go ra e i mangana enana tuna. Vakir ta boina tana. Io da gire ba, amana pupukai nina i vana rikai, i vut varururng mara mana mamat. Kinadik na ula. Papa mama, tavui ra mana bul data tata, ma data tata ma data tata ma manabul padia valaria mule pi diata valongor. Taraumana dia, balanguan ika tara umana magit dari ma padia, palau upi ra vartovo. Dia libur ika darna. Pi dia vartam tara mana papait vakvakuku darna pi, diate laun darna. Di gire bula a kati ra balanagunan a ngalana kor padia vartovo. avet ati tago kamave ika kona go tikana, tikana kikil na mana bul a mana, tikana kikil na fa, a bar, a mana bul barbarturana, akomono di vatang diata ba akomono niu kem. Vakir dia palpalau pi diata vartovo. Mana ngalai diat padia nur tar diat upi diata, diata ruk tara vartovo. Dia ki kake nataman ma dia la pi diat, dia tovo kake ra mana vunuvu. Nara natnabulik, pai topaia boko pina vuvu, na itar tovo ra vunuvu. Tau mana, mana, mana, mana, mana mangmangana ai go ra e. Na ra natnabul na, i pi ia kanama bo ra balana vartovo, na itar tovo ra vunuvu kake pi dia balaguan tara vunuvu, diata vuvu papa, diata mulmulum, diata viluai, a katung na bura, a kulau na bura ara kura lama. Tal pa ra kurkurene na lama ivana diata ivure pi aira, a mani pi diata laun mame. Io una gire ba, mana mangmangana tago ra e, i enanan taun ra mana mangangana lua. Go ra e, da gire dari ba, <noise> pinarua kai ramana barbarmana i mangana enana tuna. Mobile i valonglong diat dia kabur libur nanganangai dari ra mana kakaruk pata ngalai diat, ba dara mana vavaguai pata ngalai diat a pururung nanganangai. Uro uti, uro uti diatar vating papa ki varurung papa Pi diata vana diata momo na diatar vana ke na diata pait, go ra volongore ra tinata bula pata mule tara nilaun kadiat. Pi diata volongore ra tinata. Na volongoreu na kivovon muna tata paia go, na ki na volongore, na volongore kau tinanata, kau varva teten kau varpit. Na kul kapiaka aika natna taim ika darna. Aika natna pakana bung na vongo kapu ka mame, ba i karagam ika ba i ravian na pata mule itar nukue na. I tar vana mule. Dari iau la te gire tago kaugu ura bul. Na ina tata pa dir pi dira kivovon, ba dira ngove go ra sipak ba, varmur nanganangai, pa dari nabung, <noise> iau papait na kankan pa diat pi aveta vana rapui. Pa dir upi aveta vana rapui. Tago iau va, iau vaki dir iau tirtir dir ba, mitala vana rapui, pi amitla van bek na lama. Pata vakir dir pala upi go kaugu tinata. Dir tokotokone iau darni ra, aura longlong. Io, iau ngangap papa kake na iau, vatang ia ba abara, abara koko amur vanavana rapui. A mura ki kake ma mura limlimbur nanganangai ma mura vutvut ma mura iaian. Abara, bara, a bara. To Alphie ba i tatata upi na kul tar tatikai na pi ura rapui pi da irip na iau tigal ia, iau am ia ka ba abara. Uro, iau nukia ba, vakir na paitia. I pa balil i vana tana urama pira kana ngalana, a ngalana, ngalana. I vana urama i kapa ra bek, a pem a viana nirip ma itar lau ke ura. Iau murmuru go ra mangmangana dari ba a bul di tata pa ia, pai la pi na valongor rurut. Na na ti kap ra pakana bung pi na, na kapa ra uluna pina, na bali na kaum tinir, ba na tata baliu, pina na tata baliu tana ra ava na u tatatike. Go dari di tatike go ra mangmangana kai go ra mana bul tago ra e. Go ra, papapait vakvakuku i ngala dar go ra, iau tata ure go ra nilong bula. Dari avet tamana, i iau vatvatangia ure go ra nilong. Avet na tikana bung di ga long iavet. Kir bo avegati mal go ra kubai mavet, ma pave ga kale ta pap bulanga tara makilalat. Ma na tikana bung na marum avega vua, mave ga tavangun na ra malana, kamave mana tabarik di ga long ia. Di ga long pa ra light, di ga long pa ra mave mana petpet, di long pa kamave mana taul, a bilum na pin, a mana bural diga long ia. Diga long na kamave mana tabarikik. Ure ra papait vakvakuku. Diga long pa ra vilivil, kamave mana bilum, kaugu bilum. Ma na kaugu bilum na pin, go iau ga puapue ra mana pin tana, puapue ra mana pin tana ia di ga ti iak malmal ia. Bar go ra gunantunaik iga long bar ke kir ta pin ta kana makilalat. Bar iga long paia pina pin bar ana adepen mame? Io, dargo di tata ure go ra mana mangmangana tago ra e. tago ra e, mana mangmangana tago ra e tago, di gire ba i enana tuna. A nilong i mangana ngala mat. A vunuvu na vura i mangana ngala mat. Na diata ki varvarurung na, na dia parpare ra vura na pi dia vuvu papa, dia varting papapi diata vana diata olo tatikana makilalat. Dari na tikana, tar, go ko ra kilala ba nomo ka ra kilala na tikana pakana, pakana nilong na iga vana di ga, ebebe, di ga la ruk tago ra mana pal na kunukul. Pi di ga vavairop ra mana kako tara mana, tara mana pal na kunukul. Go kake ra nilong. Di pait kapia pa di nunure ba toia na pait ia dari. Dari bulanga avet, ati ra virvir diga ruk ika raika pal a kati kamave mana, diat dia vua vua ra virviri mavet, dia ga <noise> aura gara na vavina dir ga vut pi dir ga vua ma dirga kale raura, aura mobile na. Aura touch screen. Diaga vua balakane na ra marum, ma diga ruk ika ma diga ele pa na kadia mana phone. Nunure go ra mangmangana ra papait vakuku a nilong. Io, di gire ba go ra e go ra nilong, i mangana arikai. Vuna pi, mur upi ra mana, a mana pupukuai nina i vana rikai. A mana pupukuai i vana rikai a niboina tana ma kaina bulanga tana.